بما انه اني برجي ناري واني اصلا احب النار اكثر من الماي يعني فاعتقد انه اذا عندي قدرة انه اتحكم بالنار حيل شغلة حلوة ويعني اني استمتع بمنظر الاشياء التي تحترك وريحة الحرك ريحة الحرك هم تعجبني فلهذا مو مثل الماي ما ادري يجوز اني لان انسانة عصبية ههه ما ادري بس عالاكثر احب اتحكم بالنار